Seve ikavi yaapevae, yamosakosa vae, yayapeteiño oyi ipitue peñova jaeramiñovi ñae, ñañoti tandimbupevae opa kua <hesitation> reta tembiureta yamboyi jokuarupi.